हमरा साप सबसे डरावना जानवर लागत शे। साप में लूके छुपे के और कहीं भी से भी निकल। धर्दी के अंदर पेढ़ड पर कहीं भी इससे के रहे में। कोई दिकत नहीं होगे शे साप के काटे से दुनिया भर। में हर साल नजाने कई लाख लोग के मिर्तियों हो जायते। हैं हमारे घर के बेट के टकिये के कहीं भी साप रहे। लागते हैं आव इन्सान के उक्रा काटे से मिर्तियों हो जायें।